Ok e mele akwoi gemu siya ba tughe yi ni paspot guminie siya ba tughel ye ni paspot yini shefa boa ya bom poro ko kuma a ye bom gimuy a yer ka pakh kuma yer ke shaghe ko ni yo ko ni yo ba to yara pahkna paspot paspot minna ko poro beleme ba yer ba paghe ba bira wo ye bba yara yer wo yo ba tebe gemu yara muro ki shgh ni yo boni paspor ba ko lela a yer pakh poro a banki ko a yer pakh poro a kampany ko ayer pakh poro a kampany ko. A yer kya makaranta ko a yer ba pakh poro ko ni man lela koni poro ye wunion ko ni poro ye man, so a ya wo paspot tebe paspot munna niyi yara ta aya wo miyo ni kumoro na bammogho ba so ba bira wo yiba yara sheghyo ba kuma ka da mollong lela ne yo a ya woyi a banta boni paspot yo ya muri ba yara yaddi ni yoba tebeni man tebe hoto ya bira ba a muri ba to gimu ya yuni ri hoto yo a. Muri ni ye ya pakh cewa lalle a ya wo ni yo a muri giminna to manang koman a yaba pakhe ka bomo ka pakh paspot lela a ya wo wa bira wo nashinal aidi kad, nashinal aidi kad niyi yara muro cewa lalle yo mmna ni bamburum bawni ba lara wi yi ba yarayatol yo a poro ba, ko yi ba yarayatol yo a poro ba, ko ba kya Kumo yi a ban mugho ba bi hitiyi bira ba nuni ba ldi bira ba muri ba yara yere ki ghabi poro ba to manang wane ka kum poro wo hoto yo a miri ko neman aya ba pakhe lela ba inra ba wo paspot yo a muri ta yara kum poro mudo wa. To giniyo lela bwa inrawo paspot yo a muri yara kumia ko a ya makaranta bo ka ka pramari skul, sekandari skul go har ka kya univasiti boa nira ba wo paspot yara gbano poro ba so bal go maang kuma manag ka kum paspot yp tbe paspot yo ni yara taa mina niyo koniyo ba ko lela ba mmogho ke yebe gi ki tighe lilo a muri ya bom na paspot, bo oaspot yo bira ba a muri ya wabunk na mini gemina ne ya ba mma bo paspot yo ya muri to yara wabuba haghe ba teb ni yo a ya banolo ya gab ke yo kuma n yori so manang tebe ka kum paspot paspot yakum wo. <hesitation> Shagme manang kuma iya ka ba bakhri ahobo, iya ka ba tighe ka dobba mburum dom bamu a kyo ba yawo yi ge gyo shukhe kuma shale na min ni yo manang wane dom gimu a ba pakhe ba balo gi, ba bira wo paspot ba balgi yo bira ba wo anfani tebe ko amuri bwa biran kwam wo paspot a muri ba to dom Poro yo yara yakha ba tebe a bira wo parpot a muni ba ba gabo koni soja ba gabo ko mri ba ba gabo k ni polis ba gabo ko koni soha a gabo ko e sivil diten ba gabo ko ni bele poro brlr me a ya wo paspor a muri tebe paspot mini ni yara taa lallene yo a muri to bo gabe yi ya nana ma mini ɴɪʏᴏ ᴛᴏ ᴘᴏʀᴏ ʏᴏ ʜᴀ ᴘᴀᴋʜᴇɴᴀ ᴍᴀᴘᴀɴɪ ᴀᴍᴍᴀ ʙᴀ bira wo yi ba to dom gimu ya pakhi yara yaddi wo to ba tebe hoto yo bira muri ba hoto yo mini niyi yar taa niyi sa togh li ni paspot amma boa nira ba wo ye ba to paspot amma boa bira wo ye bato dom poro mua yaba pakhe yara kuma ba so manang bo aga balgi ka kum paspot ba ya poro ka kum paspot ko da aga poro nfa ma musa mogho ya manang bo aga balgi ka kum paspot ba ya poro kakum paspotkoda aya poro nfama mia mogho ya manang tebe bo a poro ni gi nfa ya kenna ka kuri to ko a kyo. A kem nʒumza mele yaba chenge lokoche kompato yaba yoe ko man yanzu ya paghi wo hoto ba bira wo paspot ba yara ghabo ya ba Manang ka kum paspot tebe ka nangha pakha anfani wo yi lela ko ya kyani muno a makaranta yere a bal gi kamba amma yara keni muno a ba balge to dobe dobe dole ka ghabo monu <hesitation> pas manang wane tebe paspot munna ko da niman a ya ba pakhe ba bira wp yi ba yara kum pakhe ba ba ya woyi kuma yara dobna mun, ni tabbaci lalle muni ni yo koda a kya be bo gabe ya nana mini mi yo nikyang yakam munana a yawo gumu a yawo yi minna niyi yara taa shagle ni yo aya muri yara taas shagle ni yo a ya muri koni man a yaba pakhe ni yo a ya muri lela boa malo makaranta bikyang a bira wo paspot ba kuma ko da ya kya makaranta ba bira ba wo yi a muni fom yo yara shegli mini ni yo ba Ko da ni lilo ma ban migha wabu na ki pakh anfani wo lilo amma bo paspot yo ya mari to ishagbe lalle mimo moyp lp da a yigha be shagle mini miyo amma boa bira wo gi ba to gima yara guma shaglo kamba niye uara pakha tebe man ba mmogho ya wanura ki bol gemuda ri ki na ma ni ye amma bo paspot yo yakam a muri to lalle yara shagli na mini niyo amma bo paspot yo nira ba a mari ba yara shagh ni yo ba to manang koda niman a ya ba pakheka patite a muri mata kulli wo sheda tabe sheda mina niyi yara taa niyo kuma gemu yara muri ki toa ni yo ni paspot yo tebe paspot yo yi purna ni hoto yo a muri to ko ni man a yaba paghe yara gabna yi a muri gimu a ya ba pakhe ri so manang wane tebe ka pakhi ka kum wane tebe ka pakhi ka kum sheda ya kamala mmna ni giba, u na na manang kisi paghi manang wane.